كيف تدير فنجان قهوة؟ أول شي بتاخذ البكرج بتحط فيه مية بتحطها على النار بتح- بترجعها تغلي بعدين بتحول المية من على ال- النار وبتحط <hesitation> مقدار ال- القهوة أو البن اللي تحطه، حركها كويس وبعدين رجعها للنار مرة تانية ولما تيجي قريب تفور طفي عليها النار واشرب أحلى فنجان قهوة.